معنديش موسيقى معينه، نسمع كل شيء، أما نحس نحب هاكا الموسيقى الطربيه تع مش طربيه ما فما موسيقى تونسيه نتع، تحسها مالتراث، فيك سمحه زادا تعجبني برشا نسمعها ورش، و لا الباقي نسمع كلشي ما يقلقنيش في <hesitation> غنيه سمحه و كلماتها سامحين.